ارجنٹینا دا کھانا پوری دنیا وچ مشہور ہیں۔ ارجنٹینا دی کھان پین دے سنسکار بہت ہی روچک ہیں۔ اس دے وشال کھیتر اچھے وکھ وکھ جگہاں دیاں خاص کھان پین دیاں پراتھماں ہیں۔ ارجنٹینا دیاں سب توں پرسِد خوراکاں وچ گرلڈ میٹ جاں اسادو شامل ہیں۔ جس وچ گوشت نوں اک وڈی آگ تے پوئیا جاندا ہیں۔ عام طور تے بیف نوں خاص طور تے تیار کیتا جاندا ہیں۔ اتے <hesitation> یہ ارجنٹینا دے کساناں لئی اس توں علاوہ وی کئی کئی ارجنٹینا دے کھانے پرسِد ہیں۔ اس توں علاوہ اک کھانا بہت ہی مشہور ہیں۔ اس وچ آٹے وچ ماس، مکئی جاں سبزیاں بھر کے تیار کیتا جاندا ہیں۔ ماٹے اک پرمپرِک چائے ہے جو ارجنٹینا دے لوگ ہر دن پیندے ہیں۔